Kan chatting poisafan xat xetur txuan, <hesitation> dai ri ate, kan siak chik, kan siak thea, emo anua kan poisafan long song txu, kan siak txuak fek seo thea ne. Txuan achena, txuan <hesitation> kan til ei na zong zong mante, kan inua mante, tui mante, electricity mante, asa nin kan siak txuak fek anga. Txumi txuan kan <hesitation> man zaat txu a siat thea, txuan kan nei baang zaat po txu a siat thea ne. Txuan txumi nitin, nitin kan man zaat po txu zana ho, a phone na emo, laptop pa emo, notebook ka, notebook ka asan txewa, zia zil kan, katopa, tiar txuanan kan ol sam txin ane. Txuan risite til kan lea, kan risite emo, jipi tikan longmang ane ipun, kan <hesitation> ping na record tikan kan nei, txap txuan katopa kan a siat thea. Txuan pengkachak kan na txuak ane ipun, <hesitation> kan peng account, passbook tikan txik kan, kan man zaat txu kan siat thea ane.